أچھن ہٕنٛدۍ شےٚ اَہَم رنگ چھِ امبر، نیوٗل، براؤن، گرے، سبٕز تہٕ ہیزل، تہٕ واریاہ مُختٔلِف رنگ تہٕ رنٛگٕکۍ نمونہٕ چھِ مُمکِن۔